لو هفضل انه انا ما اكونش عايزة انام ولا ما اكلشي هختار عدم الحاجة للنوم علشان استغل الوقت ده انه انا اعمل حاجات كتيرة واي حاجة متأخرة عليا انجزها واي حاجة تكون محتاجة مجهود اعملها في حاجات بتكون في الليل مثلا والناس نايمة فاعملها.